Ny fomba fireheta gn'afokasiky amy fampireheta afo. Alà afokasiky iny baka anaty tranony ao, afokasiky raiky, la alà amizay, ampifampikasokasohy amy zoron'ny tranony iny eo, amy sisiny rey. Ampifampikasohinao voalohany i la mety mbo tsy mirehitsy faharoa i la mety mbo tsy mirehitsy, lafa fahatelo amizay i, atao mare raha iny, ampikasohy mare, la iny amizay miboaky lelagn'afo lelan'a- lelanafo iny.